Elefantet janë animejt më të mdhenjë botje çë sistirjën në jetë, janë shumë njohur për trungun i glatë çë kanë e për kullurin gri.